E si certo le bestie a prövu d'emusiun propi cume nui, cume cume le persun-e e ën la stesa manera cuindi a prövu s'as sun s'a sun tristi, s'a sun gudü, s'a sun <hesitation> s'a sun tüta dizuma a prövu le stese identiche emusiun anche s'a l'an pur për dire tüte le stese cume nui